السكر حلو بس مو كويس للصحة كتير، خفي شوي من الحلوى بضر الأسنان والصحة، السكر زيادة مو زين حاول تقلل منه، أعرف إنك تحب الحلويات بس كمية السكر الزايدة مو صحية، ممكن تجرب تحلي بالفاكهة أو العسل، السكر بيأثر على الطاقة والوزن حاول تلاقي بدايل صحية للحلوى، الصحة أهم من كل شي وتخلي بالك من كمية السكر إللي بتاكلها.